<hesitation> Gne fotoa hagnondrahako e fambolenay amignao, gne voninkazo aminay ao da ontelo isankerignandro, magnodraka aho lasinainy da magnondraky e larobia da magnondraky koa gne alahady igny, ontelo isankerignandro zany.